<hesitation> اول شي غاح القيلي اغض ازغع بيها واجيب الشتلات البذور يعني مال شي ال اغيد ازغعو بعدين اعملي قحوفي او فغد شي وازغع بينو الطماطة والخياغ والخضروات والفواكه الي اغيدا كلتا والي احتاجه